In chigan kdadiya thadura dadiya tha durna kmdagada ma thunmanda thunktakafa, thada hinyaha kmʒlam dayamda mahuda hiyaha dvachiya kmʒlama kamba dramda, mamung digi kmbagab agnmd ditra kmbagana makm dagala, da ta usa kmdagala ko higvna nud ma shibitiya ko hinyaha ko mura, kum dagala km ta usa kʒrabamda ma yanbi ʒra bam diga kmdagal da ta gana dga thadura, har da ola ta whasa kmdagala da ta us kʒrabahamida, to ma bagabag whasa thunmanda thung kba thuramda, kumda da ma guda kum chingan kmtakra hara dum gwayavan dʒa kum bagnundana vulkumd vulg yaʒhigi tha km takravanh kmba ʒul lamad ʒarha a mung dgiya dʒgar dukwan hinan a mung dgi kmda ba nmd ndukan hinan inna dugal da ma makaran dukwaha we dgi a bakmda nud ndkwan a kai tsa danal da vakwa. Kuhdakwani am dʒuga dʒarhan magua am baga kʒlamaru da ʒarhaha megidaha, ambagan maguda inin imtakravda mabagabag sarta kowar hunganan ma hunu ma hunga bagabag karfe ufada, thaba avuuda ka chi chig thaba ahadan thad hingaha ma thum na thum thad hunyaha ata kafa ma thun ha thun kta kafina, ka ʒgan kskurama ma ʒamuʒuga ma mung daga mamung dagalin da ta usina adagal mamaya am ʒullam duniyaruwa an ʒullama am ʒullama da tsahw ha ma thin ma thu nura ʒullum da tsa whaha ai ji dagal da vakwaha am tsawhaha amdagala thuhara wakyawha wha jiyam dagal da vakwah ammana, nda kwani andagala am bagana kʒlam da thuharawakyawha ma mung thura baga, am bagana hin yaha ko am dʒugan amta hayaruwa kdgiti am chichi nura kmtakrana ma thunn thunga akwa mamdgi a dʒgar vakwaha amdala ansas.

Badum aba thur mabadigiti maguda maba digiti hiyaha hutduhutsg yu dagal hubaru hu ba nuda h kthada masi ya yun, hubaru hubug kthad ba shagr shagr mubaru hubug nudah kthad kwana may vaka hungani kwana kwan dakwa may vakak dzligani kwan bakafa ʒgunin dama hayan kuma mung wavultur vulga kaf ndakwanin kathun hawarut digi thurn, tharkune kvaka vaki mada vlfrvilg kafi hubaru hubg nudah kthad yuyun kvigan hubavu hubug thad kvigan ba shagr hubavuhubug thad kyawun kvigan hubaru hubug nudah kth mung li chunru umtkr mung li chinaruba li chinari cing kmtakra, mung li whadavtra whadag takarda, valavtur vulg kafa vulavtur valg dga hungan badun dgi badʒada badʒg yuwa vulavtur vulg kyalman kyaal man kuma thar knabi li thar kuma thugna chinaruchim nitr kum takura wang dʒamay ko ban iniyahanbiya dʒuharba yuna kavul futr vulg kaf.